Oyi va Gɛrɛk ,ba taradisiɔn abenɛh adan poo taradisiɔn na cururu, Han jiere sani mibin, han hanfian cinro sani mibin, mariyagi sanimibini. Donke bun cii ba se matete.